komiði sæl og verið velkomin í

í heimi og fjöllum um verðlaunahátíð ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

ungur frumkvöðull

að safna fyrir myndavél ég fór að sauma svona apa út af því

að vinkona mín átti afmæli og ég þurfti að gera afmælisgjöf fyrir hana og ég sá svona apa og ég til fleiri og byrjaði svo að selja þá Viktoríu Rún var úthlutað draumaferð frá

á sumardaginn fyrsta Viktoría er með sykursýki eins sem hún greindist með þegar hún var níu ára hún þarf þess vegna

og þarf að mæla blóðsykurinn oft á dag fjölskylda Viktoríu fer í draumaferð til í Flórída í tilefni þess ákvað Viktoría að ráðast í að sauma apana og safna fyrir myndavél myndavél þau fara í mars og Viktoría stefnir á að kaupa sér myndavélina í ferðinni mig hlakkar mest til að fara í Disney World og smakka fullt af tegundum af Oreo þrjú þúsund og fimm hundruð ára gömul stytta úr bronsi fannst nýlega í Sviss en líklegt þykir að það sé elsta bronsstytta í heimi styttan er í laginu eins og mannshönd og er með

höndin fannst nærri bænum í Sviss farið var með hana til Bern í þar sem fornleifafræðingar rannsökuðu hana nánar þeir segja að höndin sé um það bil þrjú þúsund og fimm hundruð ára fornleifafræðingarnir segja að hún hafi líklega verið hluti af grafreit fyrir mjög mikilvæga manneskju nálægt höndinni fannst svo hnífur úr gulli og rifbein úr manni að mati fornleifafræðinganna er þetta mjög merkilegur og sjaldgæfur fundur ekki bara í Sviss heldur allri Evrópu margir bestu fótboltamenn heims komu saman í vikunni á árlegri verðlaunahátíð sem gerði Frakkland að heimsmeisturum í sumar var valinn þjálfari ársins mark ársins skoraði

í ensku úrvalsdeildinni í fyrra belgíski markvörðurinn og Marta frá Brasilíu tilnefndar sem knattspyrnukona ársins Marta sem var valin best fimm árið í röð frá tvö þúsund og sex til tvö þúsund og tíu var aftur valin best í ár frá Króatíu

frá Egyptalandi og Cristiano Ronaldo frá Portúgal sem var valinn bestur að þessu sinni en það er í fyrsta sinn sem hann vinnur til verðlaunanna og í fyrsta sinn sem hann er á meðal þriggja efstu hundaræktarfélag Íslands hélt nú á dögunum sérstaka

landsins hundaeigendur báru saman bækur sínar og áhugafólk um hunda kom og skoðaði á meðan létu ljós sitt skína og brostu framan í myndavélarnar